כנפצ׳ל אִסְתִכְּשַאפ לְפְדָּאא חִית פִיה אַסְרַאר וְעַוָאלֶם מַאזַאל מַעְרְפְּנַאהַאש לִי כִּיְחַלִּינִי נְחַס בִּוְסַע לְכּוּנ וּבַּאחֵת וּבִּאִחְתִמַאלַאת לַא מַחְדוּדַה، אֶלְמֻחִיט עַמִיק וּמֻתִ׳יר לַכִּן לְפְדָּאא כִּיְחַמֶּס אֶלְחִ׳יַאל וּכִיְחַלִּינִי נְחְלַם בִּלְאַבְּעַד، רִחְלַת לְפְדָּאא כִּתְחְמֶל מֻעַ'אמַרַה וּמַעְנַא וֻגֻודִי כְּּבִּיר.